أنا بفضل الاطعمة المالحة ليش؟ لإن معظم أكلنا هو أطعمة مالحة ، يعني إذا بتشوف طوال اليوم الفطار مالح الغداء مالح العشاء مالح ف بتكون من الحين للحين بتاكل شي مسكر أو شي حلويات يعني ، ولكن بالطبيعي الطعام المالح هو اساس- هو اساس روتينك اليومي روتين الغذاء اليومي.